ʻⵡⴻ ʻⵡⴻ ⵔāⵀⵉ ⵢⴰⴷ ʻⵇⵙoⵀⴰⵔ ⵜⴰⵡⴰⵏ ⵎāⵙⵀāⴽⴻⵍ ⵜⵉ ʻⵎⵡoⵙⵏ ⵏⵏ ʻⵀāⵔⴰⵜ ʻⵎⴰⵙⵀāⴽⴻⵍ ʻⴰⵍⴰⵎ ⵢⴰⴷ ʻⵜⴰⴽ ʻⵍāⵡ ʻⵡⴰⵊⴰⵜ ʻⴳⵎⵊⴰⴳⵉⵍ ʻⵉ ʻⴷʻⵜⴰⴽ ʻⵙoⵀⴰⵔ ⵎʻšⴽⵉⵍⴰⵜāⵏ ʻⴰⵏ ⵎʻⵇⴰⵍⵜⵉⵔāⵜ ʻⵜⵉⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⵜⴰⴽ ʻⵎⵡoⵙⵏ ⵎʻšⴽⵉⵍ ʻⵡⴰⵡ ⵎʻⵇⴰⵔ ʻⴰⵏⴷʻⴰ ʻⵍāⵡ ʻⴰⵍⴰⵎ ʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⵜⴰⴽ ʻⵎⵡoⵙⵏ ⵎʻšⴽⵉⵍ ʻⵜⴰⵀⴰⵍ ʻⵍⴰⴽ. ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⵜāⵍ ⵃoⵜ ⴽʸⴷʻⵉ ʻⴷʻⵓ ʻⵜⴰⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ⵎʻoⵜ ʻⴰⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⵎⵡoⵙⵏ ʻⵜⵉⵏⴽʷⴷʰⴰⵏ ʻⵜⴰⴽⴻ ʻⴳⵎⵡoⵙⵏ ʻⴷʻⵉ ʻⴷʻⵉ ʻⵜⴰⴽ ʻⵎⵡoⵙⵏ ʻⵜⴰⴽⴻ ʰⵓ ⵎʻⵇⵜⵉⵍ ʻⵜⴰⴽⴻ ʰⵓ ʻⵜⴰⴽ ʻⵎⵡoⵙⵏ ʻⴷʻⵉ ʻⵜⴰⴽⴻ ʻⵜⴰⴽⴻ ʰⵓ ⵎʻʻⵓ ʻⴳ ⵎ.